اختار سمكة القرش لانها اهي يعني نفس يعني ملكة البحر وكبيرة في الحجم ولها يعني طابع قيادي وصعب يعني انه الانسان يصطادها او يطلعها برا فعشان جذي انا اختار القرش